<noise> Gn lelahy en Egypta da afaky mifagnoroky sy mifandray tagna amason'olo, mifapitata; fa gn'apela da tena tsy mahazo. <noise> Da akoatsin'izay koa da tsy azo atao gn ny mifagnorognoroky na mifanao fitiava an-dala. <noise>